Tɔɔ ba bisí sɩ séé álámɩnáá yɛ na do bʋ tala í, domóo tala álámɩná? Gɛ bʋʋrʋ ba tɔñ sɩ dómo baá ɖóli dómo ŋmíɩ, bíɩ ŋ tíɩ tɩɩ dó kádzaŋá bɔɔ, sʋrʋ ŋtɩ bɛrɛsɩ ñyɛ ŋñ dó kádzaŋá sóñ-sóñ-sóóni bʋ dzʋ ná ŋ tɔnɔɔ. Ñŋ dó ilimó, ññ do kádzaŋá ró, bʋʋrʋ dzɛ. Tɔɔ bʋká ba tɔŋ táa karɩmɛ bʋ mɛsína álámɩnáá yɛ ɔɔ bisa. Bʋtá mɛsɩná táa káná bɔɔdzɛ návé ŋtáa bisa bɔɔ. Ɩdzá go dɩ dzɩŋsɩ kʋʋ sʋrʋ báa aŋʋ, kʋʋ fɔkí báa aŋʋ na báalé, amá alámaá tɔnɔɔ, ŋ tɔnɔɔ alaafíya kpé kakɩ báa bé. Bʋ mɛsína álámɩná yɛ ŋñ di dito ŋñ bɔkɔ, bɔyɛ ŋñ sɔkɔ losumó bɔɔ. Álámɩná ñŋ losumóó kʋnɩ ŋ táa yála ka do boé. Álámɩná bíɩ ŋ di dito bʋvʋ gba ró, ŋtáa yála ka do boé, ŋ lótoó sʋrʋ ní, bʋʋ ɖorósi ní, ŋ lótoó kɔní kaa mɩlɩ ní ŋtáa yála ka do bɔɔ. Tɔɔ bʋtá mɛsɩná álámɩnáá ŋsɩ límɔ kpínɛ gba, álámɩnáá gnɔ bɩ gba bíɩ ŋñ gɛ ñ bisá bɔɔ, mɩsíeɛɛ kɔní kaa tɛŋ ní, mɩsírɛɛ kɔní kaa náñsí nɩ ilimó, bʋʋ gboŋtí ŋ dómo. Ŋnáa? Bʋ yelé. Bʋ yelé bʋ mɛsína álámɩnáá yɛ ɔɔ bʋtina ɔ laákaarɩ ɔ dito. Tɔɔ bʋká bʋ bisí álámɩnáá, batɔñ fɛ dʋ sukúru mɛ sɩ bʋ bisí álámɩnáá yɛ ɔɔ dí tínɩŋɛ bíya, tínɩŋɛ bíya mɛsɩná álámɩnáá yɛ ɔɔ dí bɩ bʋʋ vʋ, bʋʋ kpí sálɩmɔ, bʋʋ dési tɔnɔɔ bʋʋ fɛtɛsí tɔnɔɔ leki tɔnɔɔ mɛ bʋ yelé álámɩná bíɩ ŋ bísa ŋmíɩ ŋñ dó léle, ŋnáa? Bʋtá mɛsɩná álámɩnáá yɛ ɔɔ dí gnimo gba ró bɔɔ, bʋtá mɛsɩná álámɩnáá yɛ ɔɔ dí sikiri gba ró bɔɔ. Ŋnáa? Kɔɔ bá wʋlíyá dʋ lɔ mʋ dzɩñna, kʋŋdzɛ. Ɛɛɛ bʋtá mɛsɩná álámɩnáá kɩ kádzaŋá mɛ gba ró bɔɔ. Ŋnáa? Ɛɛɛ bʋká ŋsɩ kʋ baníyá mɔɔ, álámɩnáá báa ɖ wɛná tʋmʋrɛ bʋ vʋʋ sʋrʋ ŋtɩ bíɩ kpátá kpátá kpátá gbaálaná saláa bɔɔdzɛnɩ, bʋ mɛsína álámɩná ñ bisá, ñ bisá dómo táa kpáta ka kɔnɩ ará-aráa bisá dziró, domoó kɔní kaa mɔsɩ ní kéé yá, amá bíɩ ŋ sɔkɔɔ álɩ bʋ kaa tala gbaálaná saláa ŋaalɛ, gbaálɛ daarɩ, tɔɔ gbaálɛ ŋaalɛ gbaálɛná ŋatooro na ñ kaa bisá tɔɔ wákatɩsɛ sɩɩmí yáa sɛɛ nɔɔ. Sɛɛ nɔɔ ññ bisá ka do mɔɔ, wákatɩsɛ sɩɩmíí ŋñ gɛ ñ do mɔɔ? Ŋñná sɩ dómo táa talá ŋ siminaá dómo táa talá ŋ tɔnɔɔ, ŋ tɔnɔɔ bʋʋ yɛlɛŋí ŋ tɔnɔɔ náñtɔ náñtɔmɛ tɩtɩŋɛ bʋʋ gnɛŋ, bʋʋ fɔkɔsí nɩ. Álɩ bʋʋ kɔní kaa tala táa karɩmɛ álɩ bʋʋ kɔna tʋŋvárɛ. Bɔɔ lɔ ŋná batɔñ sɩ álámɩná, yele domoó tala ŋ tɔnɔɔ, álámɩná yɛ ŋñ bísa sɩsɛɩ na bʋká ñ do bʋvʋ na domóo tala álámɩná, tɔɔ kɔɔ bá wʋlíyá dʋ dómo tɔmɔ mɛɛ dzɛ éé.